Yʉji yʉn cumcuyjʉ tʉwan jʉjchʉcpa para tʉwan cʉspapʉ zʉqui caldu e kʉque ya sea ca <hesitation> caldujʉ a tʉwn yag setpa nete ca kʉque, cuinti cʉshi, mʉkyʉlla cʉshi, picu yʉlla cʉshi, tzuqui cʉshi, mʉa ʉshi, todo cap ca cʉshi tʉga yʉji tʉwn patpa te tʉwan hizʉjʉ te tʉwan wintzamʉjʉ y de caji te ni antʉgay nʉcsucpa hʉy mechsucʉ campiachʉcsucʉnajpa yacahʉyshucpa hʉy minasucpa tʉkjʉ y cap tʉwan yagjʉjchʉcpa nete teji teji nete amintʉg ente que tʉwan patpa ca tzʉpʉ y tʉwan tzʉpʉ caldu cʉzpa nete ee teji nete ca ca tʉwan nʉmjaypap ca puchi hongo cʉsʉtajpapʉ nete y cap yʉji hʉy jʉjchʉcsucpa Hʉy nʉcsajpa ca tʉwan can cʉnʉmaam mʉa, jullʉnʉ, mʉkyʉlla, picu yʉlla, aaa tzuqui shis, kʉque, hʉy jʉjchʉcsucpa hʉy nʉcsajpa cʉlla, hʉy cebolla, hʉy aju, caana, hʉy nʉcsajpa para que tʉwan yag jʉpspa ca tʉwan cʉshi y ca'sa tʉwan minaam y tʉwan patpanam yei casap cʉshi tʉgay ye cumcuyjʉ nete wacas yacasucpa y tʉwan wacas shis cʉspa ya sea que tʉwan yag caldu chʉcpa tʉan yag setpa ca wacas pak tʉwan ya caldu tzʉcpa hʉy nʉcsajpa cay cebolla, cay cʉlla. cay aju, hʉy nʉcsajpa nete ca e hʉy pʉjayshucpa yei ca repollo, hʉy pʉjayshucpa nete cay este hʉy verdura ca tʉwan nʉmjaypapʉ hʉy nʉcsajpa nete ca cilantru, hʉy pʉjayshucpa Apit lo que tʉwan yʉji tʉwan aŋitpa pishi caldu ca'sa hʉy jʉjchʉcsucpa ca tʉwan yʉmʉ tʉgay y yeg nete tesa minpaam yʉquiqjʉ ladu cʉshi nete yʉji nete tʉwan patpa ca pʉʉk piu pʉʉk ranchu piu pʉʉk, tunug pʉʉk, todo piu, tunug, tʉwan pʉcpa nete para tʉwan cʉshi y ca'sa tʉn jʉjchʉcpa tʉkjʉ ca yʉquiqjʉ ladu nete minpa de kʉque, minpa te ʉllo, hʉy minasucpa ca kʉque como ca ca'sa hʉy nʉmjayshucpa mojarra negra, mojarra blanca, lisa, hʉy minasucpa este sabalote nete tʉwan yag juypa cuando tesa shi ca wa tʉwan mechmusʉnajʉ yajcʉjʉ casapʉ tʉwan yagjʉjchʉcpa nete granja piu minpa de caga, yʉji hʉy jʉjchʉcsucpa y hʉy mahʉyshucpa hʉy jʉjchʉcsucpa ca maʉchʉcsucpapʉ y tʉwan nete tʉwan shi teji tʉwan yag juyʉnajpa Y ca'sa ye tʉwan forma de tʉwan cʉscuy ca pecam jate nete ca tʉwan aputzamʉ tʉgay y yeg nete tʉwan cʉspaam ca jʉmʉ, tʉwan cʉspanam ca este ca cuma puŋ tʉwan yag jʉjchʉcpa tʉwan yag molitu tzʉcpa cap ca cʉshi hʉy tzʉcsucpa ca yʉmaytʉgay jʉjchʉcsucpa pʉy pichi waye en hʉy tzʉcsucpa cay muji hʉy pasucpa y ca pae waye hʉy tzʉcsucpa cay mʉli hʉy pʉjayshucpa cay pucʉ, hʉy cʉlla, hʉy cebolla, hʉy aju y para tʉwan cap co'sa jʉpspa ca tʉwan cʉshi cap ca cʉshi tʉwan yag jʉjchʉcpa yʉji